So nanga igiri mana ankia wa wa ese de sikat sikat wa ese la itebini nako wa tebinuwa kan done nanga ingiri ka kai gai- gaili ikaje taromuku so ankia wa ese bolo de sikat gigi.